<hesitation> Vôalohany mampiavaka, tegna mampiavaka <hesitation> soavaly malô izy kôragna koa resaky leha zegny, somary mahavita mafimafy izy raha ôharina amin'gna apondra, fa amin'gny resaka entana amzay ilay tondrany soavaly tsy dia maha, tsy de mahatôndra entana fôndra raha ôharina amin'ny apondra, apondra somary mahavita, somary mahavita <hesitation> mahavita mitôndra entagna mavesabesatra